Alura pìe lon che völe fe, tipo i pruvun, tipo le patate, tipo la triffa, tüt lon che völe e la taie a toch, la pulide, la taie a toch, lu büte ëndrinta a ün recipient ch'a sia logicament da furn e pöi t'ie faze pasé al furn për le minüte ch'a i va, per l'ura ch'a i va e per la gradasiun ch'a i va e parei a restu cöite